سپرایز یو ناڅاپي او غیرمنتظره خبر دی، چې کله موږ یو څه داسې ووینو یا واورو چې هیڅ تمه ورته نه وي. سپرایز مثبت یا منفي کیدای شي، خو تل د ناڅاپي حالت سره مل وي. سپرایز کله کله د بل چا لخوا د یوه مثبت خبر په توګه ورکول کېږي.